Ma tegeligult tiidse joba ette, et sa nigunii olõt vakka. Saolõt alati vakka, ku om vaia hindä iist saistaq ja midägi üteldäq. Olõs sa üts kõrdki ütelnüq midägi, a sa olõt egä kõrd vakka ja täämbä jälki ollit kah vakka. Ma ei usuki inämb, et sa üldse kunagi midägi saat üteldüs, ku om vaja hindä iist saistaq.